Gny mampiavaky gn kolotsay Israelianina da izy reo da tena mifikitsy amin'i Islamo. Da manaraky an'izay koa reo tia <noise> ny resaky <noise> mahery mahery fihetsiky. Misetrasetra reo zany. <noise> Da reo matanjaky am resaky miaramila.